Ña jan ta ñayó ña-ña jan tá, tiyá camaroni, torta xi camaroni, ta ña jan huña ña casi ña jan u'ña kaxhixhan ná yó, ta ña jan ngu ña adíga, ta ñajan tá <hesitation> ho hu koa chí yá'a huajillo ni keo, ya'a huajillo chin ti nana, lia ajojolin ña jan ni ta ho hu koa tó, tiyá camaroni kanminri yó ñoo yó, tu ñajan u'ña hu u un. platillo fuerte nguyó no ñoo yó tiyá camaroni.